Pus ekit tu kawau katsinikutun lhawa liwat <hesitation> barbacoa ja katsini ekit lhawa brarbacoa <hesitation> xaklhawani makgtin pero pus max xwi tu xkitsankga i lha kgama kin taxtini i na nunts este ama este pozole lha na lha la katsini lhawa pozole, na kinkitsankgani untu kawaw ta takgamin <hesitation> i pus tsama katsinikutun ktlawa laki kgama na kintaxtuni echo esta ama tu wanikan <hesitation> chocoflan katsinikutun chi lhawakan tsama choco flan <hesitation> cho este xtakgaltu kawau lhawakan lakatununki lhax tanunts tu atsa lhawakan tu i nalakgamunuy skitit y namakapiniy xa liwan tsama katsinikutun chi lhawakan. <hesitation>